<noise> Ny fivelara'ny say zao gny tena tombony satria <noise> laha tsy misy gny izay raha izay laha mitovy hevitsy aby avao gny olo. <noise> Da tsy misy gny fivoara satria tsy misy gny manohitsy ka. Nefa i fifanohera igny ny tena soa ahafaha <noise> mpivoatsy, ahafaha manatanteraky gny fivoara aby am fiaigna.